ஒற்றை-துருவ சுவிட்ச் மெக்கானிசம் ஆன் நிலைக்கு மாறவும், கேட் ஸ்னாப்ஸ் மூடப்பட்டு, சர்க்யூட்டை நிறைவு செய்து, ஸ்விட்ச் மூலம் லைட் ஃபிக்சருக்கு மின்சாரம் பாய அனுமதிக்கிறது. நெம்புகோலை நிலைக்கு மாற்றவும், நுழைவாயில் திறக்கிறது மற்றும் ஒளி பொருத்துதலுக்கான சக்தி ஓட்டத்தை குறுக்கிடுகிறது.